Assalamualaikum, innde am Lukman mi tefa to woni wuro taadiɓe, ngam Alla ta toye mi fa'ata? toy ke inaare nden? To on anndi kolleyam, min mi joɗo, mi meɗaayi mi wara, mi yiɗi min yaha mi ndarooya inaare nden.